මට රිදී වර්ණය කිව්වහම ඇත්තටම මතක් වෙන්නේ ආභරණ ගැන. මොකද ආභරණ අපි දැන් ලංකාවේ ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම පුරුදු වෙලා තියෙනවා රත්තරන් ආභරණ පළඳින්න. මාල, කරාබු, මුදු, ඒ වගේ ඒවා. ඒත් පෞද්ගලිකව මම ගොඩාක් රත්තරන් ආභරණ වලට කැමති කෙනෙක් නෙමේ. ඉතින් මම රිදී ආභරණ වලට තමයි කැමති. ඉතින් <hesitation> රිදී වර්ණය කිව්වම මට ඇත්තටම ඉස්සෙල්ලාම මතක් වෙන්නේ ඒක. <hesitation> රිදී ඔරලෝසු. ඔරලෝසු වලත් අපි රත්තරන් ඔරලෝසු ඒ වගේ දානවා. ඒත් මම මගේ ඇඳුම් වලට <hesitation> ගොඩක් විට ගැලපෙනවා, මට ගැලපෙනවා, මගේ සමට ගැලපෙනවා කියලා හිතන්නේ රිදී පාට. ඉතින් <hesitation> ඒ නිසා මම ගොඩක් වෙලාවට <hesitation> රිදී ඔරලෝසුවක් ඒ වගේ තමා පාවිච්චි කරන්න කැමති. අනිත් එක <hesitation> රිදී පාට මං හිතනවා <hesitation> ගොඩක් අයට ගැලපෙනවා කියලා. මොකද රත්තරන් පාට සමහර වෙලාවට ආසියානු හමට, අපේ ලාංකික <hesitation> තද ටිකක් අපි තලෙළු හමක් තියෙන අය. එතකොට ඒක සමහර අයට ගැළපෙන්නේ නෑ කියලා මං හිතනවා. ඒත් ගොඩක් අයගේ කැමැත්ත තියනවා නම් ඇත්තටම තමන් කැමති එක තමන්ට පළඳින්න පුළුවන්. නමුත් මගේ පෞද්ගලික මතය අනුව මම හිතනවා මට රත්තරන් පාටට වඩා ගොඩක් <hesitation> රිදී පාට ගැලපෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම ගොඩක් වෙලාවට <hesitation> රිදී පාට ආභරණ තෝර ගන්නවා.